Ҷумъа рӯзи дӯстдоштаи ман аст, зеро охири ҳафта ва вақти оромиш наздик мешавад. Ман онро бо шодмонӣ, нақшаҳои фароғатӣ ва мулоқот бо дӯстон монанд мекунам. Ҷумъа ҳам корӣ аст, ҳам рӯҳбаландкунанда. Баъди шом, эҳсоси сабукӣ ва озодӣ меояд. Ин рӯз оғози истироҳат ва хурсандист.